ⵏⴻⵙⵀⴻ ⵔⴰⴽⵀ ⵜⴰⵍ ⵏⵜⵉⴽⵀⴰⴱⴰⵜ ⵏⵜⴰⵢⴰⵎoⵜ ⵙⴻⵀⴰⵔ ⵏⵍⵡⴰⵊⵉⴱ ⵏⴰ ⵏⵡⴰⴷⵎ ⵙⴰ ⴳⴰⵍⴰⴽⴰⴷ ⵏⵏⴻⵜ. ⴱⵉⵙⵀⵉⵏ ⴽⵓⴷ ⵢⴰ ⵏⵏⵢⴻ ⵏⵏⵢⴻ. ⴰⵣⴻⵉⵜⴰ ⴳⵔⵓⵡⴰⵣ ⴱⵓⵡⴰⴳⵉⵜⴰⵡⴰⵉ ⵍⵀⴰⵇ ⵏⵏⴻⵜ.